<hesitation> selain juku nu kullea tallasa ri ere, <hesitation> lohe ji sebenarnya pada injo mae doang, <hesitation> <hesitation> kombeng, <hesitation> <hesitation> cumi-cumi, <hesitation> pannyu, biri biri, <hesitation> cuppang, <hesitation> buaja, <hesitation> iyajinjo nakke mae ku isse ka pak i kodong, <hesitation> iya toji injo nuku isse a ku alle ku tappu